പ്രിത്രോജു, പനി, വിദ്യ, ലേദ, ഇതര് അവസരല കോജമ്, മനമ് കോന്ഥ സമയമ് പ്രയനാന് കേ കേതയേന് ഛല്സി ഉസ്തുന്ദി। ഇപ്രയന സമയമ് വേക്തികത ജിവന ശയിലി, പനി പ്രദേശനാന് കേ ദുരനാന് കേ ത്രഫിക് പരിസ്തിതുലകുന് അനുഗുനന്ഗ മരിപുതുന്ദി। ഇപ്ദു രോസു വരി ഗ മീരു യേന്ത സമയമ് പ്രയനാന് കേ കേതയിന് ഉസ്തുന്ദി നരോ, ഇവരന്ഗ ഛുസ്ഥേ സുമ വരമ്, ആഫിസു, കലശല പനി പ്രദേശനാന് കേ വേലി ഏന്കു, ഓക ഗന്ത। ഥിരിഗി ഹിന്തി കോ ഛേന്കു ഓക ഗന്ത, മോത്തമ രേന്ദു ഗന്ത ലു। ആലൈ ആദേ വിദന്ഗ, മന്ഗല വരമ്, ബുധ വരമ്, ഗുരു വരമ്, ശുക്ര വരമ്, ശനി വരമ് ജേരു ഗുന്ഥി। സദരനന്ഗ, ആദി വരമ്, വിശ്രന്ഥി രോസു കനി, അവസരമൈതേ ശപിന്ഗന് വേക്തികത പന് ലോ കോജമ്, പ്രയനാമ് ഗന്ത। ഇവരന്ഗ ഛുസ്ഥേ സുമ വരമ്, ആഫിസു, കലശല പനി പ്രദേശനാന് കേ വേലി ഏന്കു, ആഫിസു, കലശല പനി പ്രദേശനാന് കേ വേലി ഏന്കു, ഓക ഗന്ത। ആദി വരമ്, ശപിന്ഗന് വേക്തികത പന് ലോ കോജമ്, ആഫിസു, കലശല പന് ലോ കോജമ്, ആഫിസു, കലശല പന് ലോ കോജമ്, ആഫിസു, കലശല പന് ലോ കോജമ്, ആഫിസു, കലശല പന് ലോ കോജമ്।